Sicürament i gagnu a i eru pi felici 'na volta perché cun poch a riusiu anche a giöghe e a së cuntentavu dë tante coze. Al di d'ëncöi a sun forsi secund mi ën po pi visià e pöi al an trope coze cun ël cellulare, a i eru pi felici 'na volta sicür